اكتر موضوع بحب اتكلم فيه هو الموضوع عن مجال شغلي وهو اني بحب اوي اساعد الاطفال الي عندهم احتياجات خاصه دايما بحب حد يسألني عن شغلي وازاي بعرف اتعامل مع الاطفال واااا وان الموضوع ده لو اتفتح لو حد فتحته قدامي بكون مبسوطه جدا وأنا بجاوب علي الاسالة لأن انا بعمل شغلي ده بحب جدا وعارفه طبعا أنه ليه عائد معنوي وعائد عند ربنا كبير اوي ف بحب أتكلم عليه